اللغات الي أحب احكي بيها والي اتقنا حالياً هي العربي والانجليزي - العربي لان بين اهلي وناسي وبالشغل وبحكم المكان الي أنا عيش بينو - والانجليزي همين يعني شغلي يعتمد عالانكليزي كثيغ، ويعجبني احكي بيها لانو الحمد لله صغتو متمرس بيها كلش